azafady rogny azafady tegna le tsy kigniako zigny fô, votsitry raha io, latsaka ke la vaky veragnao asa akory fa eky, asa sa soloko fa eky veragnao ty tegna le tegna le azafady marigny fa tegna mialatsigny fa nandoto zahay ty tegna latsaka raha ty vaky